Raha ny hevitro manokana dia misy fiteny isan-karazany miisa eninjato eto amin'izao tontolo izao, ohatra fotsiny amin'izany ny eto Madagasikara ohatra misy fiteny karazany enina ao ny fiteny merina, misy fiteny antaisaka, misy fiteny antandroy, misy fiteny antanosy.